Iyatu passerring e, iyammi naulle i paccingi tu onrang <hesitation> kebbong e, rekko madeceng to tu passerring e. Bettuanna, madecengngi siameq-ameqna iyatudu gemmeqna passeringnge nappai nulle to mapaccing. Apaq amo masserrikkiq, rekko iyetu passerring e passerring puppuqna, deq to naulle tu mapaccing.